Ontok nio kak men toboh nak moat e jadi makanan ontok camporan makanan e dak ontok toboh moat gulai, biaso e wong tu nontot nio yang la tue, nio- nio yang la tue yang warne e tu la ija e la coklat la tue pokok e yang la uman dewek yang dak di naek wang, dem tu ye tu la biaso e la tomboh- tomboh ganos e tu ontok wong moat jadi ontok pengelolan makanan, ontok ye jadi makanan e tu biaso e wang tu ditimpung e ku dai nio e tu kan, dem tu dibelah wang dipecah wang diambek wang yang dalam nio e tu bae, dalam nio e tu dem diambek dem tu diparot wang, dem diparot wang tu kan ye jadi kecik- kecik tu, tu la dem tu dem diparot dem di jadi kecik- kecik tu di pek wang ayo dem tu dipela wang di pek wang di saringan maken dapat ip dapat nio e tadi kak dapat santan e nah men la dem dayi situ e kan pacak di pek di kolkas, pacak di pek di kolkas tu maken pacak ngelola e jadi gulai. Tu la wang galak moat gulai tu pake nio, karne nio kak wang nyebut e bilek kak tu batang batang seribu kegunean, karne segale e tu pacak digunek e galek dayi. Dayi akor, dayi batang, dayi de dayi ini daun- daun e, dem tu dayi omot e pacak gale, nah ontok moat santan kak tadi pake nio tu kan, men la dem jadi santan tu tu la dicampor wang ontok makan makanan, men la dem dicampor ontok makan makanan tu tu la dikelola wang ontok gulai dem tu ontok biaso e wong pulek galak moat dayi makanan a dayi nio kak ontok moat dodol, dodol kak biaso e ade di acara- acara wong kawinan, nah men wang la kawinan la moat dodol tu la masak dodol e oy nio tu dak botoh kitek dak kurang kitek ini but dak kurang kitek haros nyiap ini lime poloan lime poloan ini boah e, men la toboh la te siap galek la banyak la lime poloh kan pacak ditimpong tu la wong tu di doson galak, nah men la toboh siap lime poloh tadi ye kan wong datang beraban- raban datang nak ngelola ke nio kak tadi jadi dodol, tu la men la jadi jo dodol toboh pacak moat ini wang datang kan makan di kawin- kawinan acara e kak. Nah dari nio tadi e kan ade pulek santan tu, tu la jadi makanan toboh di. Kawinan wang tu ditarop kan, dak cuman dodol bae pacak pulek dayi gulai kak gulai tu dayi nio e kak tadi kan. Na men la toboh ngompol wang la banyak model itu, modah la kite nak moat e nio kak jadi ape bae e kan, pokok e nio kak pacak di pacak dipakai ontok makanan ape bae.